Aang hati barsa ni bisi guruk ya. Salsa salnui o wainui rok bazar o thango mukhuitung painani tei kisa kisi juda manwui rok nangkhe ba abono paina bagwui guruk jago. Abono naikhai hati barsa aang ghanta kainwui kaitham gurukjagna. Phiaba jora jora o aani gurukmung pherui bo mano. Tamo hinkhe kisi bisi o kaisa kainui tai jephuru aang khe gurukna nango kwbangma manwui paina bagwui. Haiya khe aani gurukmung kisa no hinui sai manbai o. Borok joto no bosor o waisa khe waisa joto no janija jaga beraina thangna nangbai o.